<noise> Amin'ny faritsy an-tendrombohits'i Iran igny zany da tena ahità ririnina mangatsiaky be mihitsiny. Fa amin'ireo faritsy efatsy agnaminy ao kosa anefany amin'ny ankapobeny da mafana sady maiky.